Chi deppu esse sinzeru deu creu che s'inari non poidi comporai da felliccidadi <hesitation> poitta penzu ca in sa vida e in su mundu dui funti medas cosasa ca non pointi essi accattadasa cun s'inari. <hesitation> S'inari non poidi comporai tottu. Deu chi penzu a <hesitation> determinatas cosasa, commenti por esempiu, po esempiu, s'amicizia e is ammigusu, me. Ma sa salludi, sa propria cosa. Deu creu ca funtis cosasa ca non si pointi comporai e poi deu mi domandu e chiedu <hesitation> itta mi n'di fazzu de s'inari chi seu assou, chi non tengu fammiggi, chi non tengu ammigusu e <laughs> chi non tengu salludi. <hesitation> Chi seu arricchu ma non tengu sa salludi deu non pozzu fai nudda e custu este u problema. <hesitation> De s'attra patti creu pura ca non pozzu esti ipocrita. Dunca penzu ca s'inari siada comunque importanti poitta trabballai <hesitation> po s'inari e ua cosa giusta <hesitation> creu a su propriu ca si poidi <hesitation> ottenni ua cosa chi istada in mesu. Duncasa meda inari poidi essi u problema, me a su propriu noun tei dinari poidi essi u problema a sa propria cosa. Creu duncasa ca s'inari non poidi comporai sa felliccidadi ma <hesitation> nemmancu de bivi in povertadi poitta custu <hesitation> leada sa dignidadi a is omminis e su problema podi essi u problema <hesitation> ma penzu a supropriu ca s'inari non poidi comporai tottu.